<hesitation> kongoi misiing, <hesitation> kimeche kemwa lechoptoi kongwai taritik. <hesitation> netai kowendi akocheng suswot akipkorat koratchi iin korotchi ketit. Akorotchi ketit konyil angwany, ko suswek konyi angwan. Nyekakorat suswek konyil angwan konyo nyokong'walng'wal soko soko, sokochopkine neu neu kot kole kongwalngwalii, kongwalngwali suswek kei akochopochopi kochopochopi, kongwalngwali akorate. Kongwalngwali kosupee chun chun kakamua ale kakarat angwan. Kosupee agoi koi kochop koot na nenenenene kot nene kot iis noto po taritwet. Aya nyakakochop koyotokii, kong'eetin ipkoip iin kororik. Kororik chepo taritik alak ana koinende kororik chagaa chagachundat ana ko chepo ngokaik ana ko chepo nee. Ko kweat akonyokosisin kosisinekei kot kei orip kosisin, kosisineng ta oriit, kosisin komie akoi koi kong'eetin akoi koi kolia akoi koi kotepi kokarnit koek kot notok pa taritwet nea nekasichi akap kukukoretee suswek kai koratatarat konyo nyokoip tukuk kai kondee orit, kochopok koek kooek koot ap taritwet. Kongoi.